ارجنټاین د غوښې له پخلي سره ډېر پېژندل کېږي. دوی د آسادو په نوم دودیز باربیکیو لري چې ډېر محبوب دی. غوښه په لرګیو یا سکرو باندې ورو ورو پخېږي. چیمیچوري یو مشهور شین ساس دی چې له آسادو سره خوړل کېږي. د پاستا او پیټزا دود هم د ایټالوي مهاجرینو له امله عام سوی دی